देशू गा नौ जू मेता पता छीन सबसे पैली त भारत फिर अमेरिका, चीन, जापान, ब्राज़ील, रुस, फ़्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ़्रीका, इटली, स्पेन, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, नीदरलैंड।